Emini atangbala nga tuominesei okobo kon eperidei emini fou amu fou-amu egina fei, maggi fei, tuo yi me sei fei, moufu fei, eyibose emo fei, indi fei, nima fei emine wari labo emine bolou atangbala naga bo taimune, bein kon tuwa, dari bo emine atangbala nga bo surudei ya surusein bo emine yibasi keren tuwadei e yibasi keren tuwasein bo eba egina san towa, mufu tuwa eyibosei emi mo tua ending tuwa bo rice sei bo dari de aniebo emineba dadibe edabibo mufu kerimi pra emu dabibe indi kpo emu tuwa sinbo bai nema kpo emu tuwasin bo yeibo emoteride terimo tari timine emine bai dadide emufu laimi laiba emine ba tuwadei timi nei fiyai embele mo yi me emu tuwadei efiyai embele mo yi be emu tuwadei efiyai embele mo yi be emu tuwadei ne embele ai yeiba emiba tuwadei mietimi ne obiba bo emine odadide tuibe yon bo emine osindei.